संसारमे बहुत ढेर भाषा हैँ। यहाँ मै ढेर ति ढेर भाषाके नाउ लेहे जाइत हौँ। नेपाली, हिन्दी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू, तामिल, तेलगु, कन्नड, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिन्धी, मणिपुरी, मैथिली, भोजपुरी, कश्मीरी, तिब्बती, बर्मी, थाई, भुयतनामी, चिनियाँ, जापानी, मलय, इन्डोनेसियन, फिलिपिनो, फारसी, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, जर्मन, स्पेनी, पोर्चुगिज, डच, ग्रीक, रूसी, चेक, हंगेरी, रोमानियन, बल्गेरियन, <hesitation> डानिस, फिनिश, आयरिस, वेल्श, क्रोएसियन, सोमाली, कोरियन, थारू, राना, कठरिया, नेवारी, दंगहा, मगर, तामाङ, गरूङ, राजी, राजवंशी।